nya' sala nyaku keparku temo kumali kumali noto, apadaku mali motor nasakoma le motor ya hamaromi ko arohamiya lawang ko kerkos, taso kemali oto ka' yo reres di sumapou iya noak, ko pasu yang yang gerem sama komali hoto, tanotokan hoo ko aroan kapa ko raran ko yang gerem tasakomoali motor hee maka tomo nyaku ya paling ke parkuy ya mali lia noto, <hesitation> noto kode kode tanaman neer sawagi mode' taneman noor samotor komaling motor <hesitation> wegimume ko tenemaneer ore ko minosakito yaa sa ote yaa koh <hesitation> maantu maro kowiyangkareng biyangkereng kodi makekosa tunoto ta sa motor yaa kumeke kosa ko arowane.